आज आप काफी चुप लगत है का बात है। कोई परेशानी के बात है तो मोर से कह सकत हां। मोर से जितना हो पाहि मै करे बर तैयार हो। हमर साथ रोज उठना बैठना है ऐसा चुप रहना बढ़िया नई लगेल। मोर से कुछ खता होगीस है तो भी बता दा। कोई बात तुका खराब लगीस है तो बता दा भगवान ल जा। के मैं का मुंह दिखाहु अगर कुछ होगीस तो।